באש טאכל סחה כנסחך תבּדהו בוספאת בסיטה ו גרינה בּאלענאסר אלג׳ודיא, מתל סלטת אלקינואה מע אלחדר אלטאז'ה וזית אלזיתון ואללימון גרינה בּאלפרוטאין ואלאלייאף, אבלאכן סמכּ משווי מע חדאר מתוהה על אלבקאר בזיאף סחה ו סאהל אלתחריר, ויומכן תחיר שורבת עדס לי קאיתהני אלג׳יסם בּאלחייד ואלפרוטאין, אלמפתאח הוא אלתנואע ו تجنب אלאקלות אלכּתילה ו אלמקליה בזיאף.